Náñtɔníŋɛ aŋtʋ yáa ɖaɖa náñtɔnɩŋɛ bá yálá ka fóé tɩ? <hesitation> ɖaɖa náñtɔnɩŋɛ wɛ: dóminá gbɛtɛrɛ, ŋʋná wɛ báa léé yá, dóminá ɔ yɛ ʋna go ɔwɛ gníñtɔmɛ. Gúúni, gúúni kʋná kʋná wɛ gníñtɔŋɛɛ yá, gúúni kʋná kʋná wɛ gníñtɔŋɛɛ yá, kasíñgɛlíya, káná káná wɛ báa lé, kawɛ gnɩñtɔ mɛ kawɛ bómɛ. Ŋnáa? <hesitation> bʋká <hesitation> dɩí yála ka ya vaáa gníñtɔmɛ ñka, gbóŋ-gbóŋ. Gbóŋ-gbóŋ káná, káná wɛ gníñtɔmɛɛ yá, ba táa ná kɛ bómɛ bɔɔ, ñŋsɩ náŋtɔnɩŋɛ tʋná, tʋ yɛ ɖaɖa náñtɔnɩŋɛ tɔɔ álámɩnáá bɔyɛ ɔɔ kpɛkɩ ɔɔ, ñŋsɩ ŋ tána bɔɔ ññ kʋna bí abéé bɔɔ ññ yálá ka teŋná ŋtɩ ɔɔ, náŋ tɛfɛ náŋtɔnɩŋɛ tʋná gúúni gbóŋ-gbóŋ, kasíñgɛlíya, dóŋɛtí, ŋnáa? Dóminá, ɖaɖa náñtɔnɩŋɛɛ bʋ yɛ bʋ bɔɔ álámɩnáá bɔyɛ ɔɔ kpɛkɩ báasé-báasé bɔɔ. ñ ŋñgɛ ñ kpɛkí, bʋ bisí ñ yɛná dáŋɛ abéé bɔɔ ññ yálá ka teŋná ŋtɩ fɛ bʋ zambá. Náŋ tɛfɛ náŋtɔ náŋtɔ tɔɔ dáá dzɩñŋá lɔ dɩí yála ka tɩŋ, tʋnáá dɩ tɔñ tʋnáá dɩ tɔñ mɔɔ dzɛ, wélé bisí dzɛ.